Yaani nimive yamanyire muntu muntu ambae numwone ukikala maisha yabowa, niyula muntu kwanza ma alina, muviri muzima ambaye asina matatizo yoyosi yayoluma luma. nimuntu ambae nuga naamini alinamaisha yabowa, chakaviri, nimuntu ambaye alina yaani asina isososo alina yukikala vyabowa sina viukitola tola, labda vyuki vyani vyukitola tola mauzima uzie sina tuku, numuntu ambae naamini alina maisha yabowa. ivi vingi vyove jotubela au labda kannule vyabowa, chakurya ambacho chanu kisaka nikipate alafu kani labda ndrimaka ndri mfi- ndrinavasinga vodoma naa- shule vyabowa, vokivikira vyabowa, nanma yaani vintu vyosa ambavyo nedra saka vyaupatikana, ani nokona maisha yane, nivintu ambavyo nona nivyabowa kwani kani sinauluma nana vandu vadumira nashule vyabowa. Tatite holala vyabowa nivechisese terekesaka, hantu tukamulaa labda doma kanu kanu nuenda nubwiche chesitotoka, shida yoyosi labda yasakane nisina udoma na kunu tuku kwasabu labda nauri sina. maana nise ukasa nadome nashure tuku sababu ya rahuhisi ukana sina tuku. au labda ahundule shule i- sina hera yakole hada yeukweli anamini nimaisha ambayo kana mundu muntwale jio, yukunsikitisha sana, lakini kana vii upatikana ukalonga kabisa muvukire vusi mari vaziama!, vusi wakiko mara upata kira kintu <hesitation> kona vii, siku yabowa au kani mulina namaelewano labda najisusu ambayo tulina valume nyumbii, kani mokelewana vyabowa ukusina isoso mukikala vyabowa na vanduu. Ambavo upande waa muntu mulume labda, upande wa muntu muki, labda majirani, kani kana marafiki upand wa muntu mulume marafiki upande vani mukikala vyabowa, wantu ukusaka labda usiko nakola fiki nodoma ukadoma ukakumba vyabowa ukahunduka isiko labda kwamundu huhu. Upande wachu muntu mulume upande wane, ukadoma vyabowa au ukuja upatikana kandani shida yusi ive raha ive shida, mukienera vosi mukava mumware mukashiriki vyabowa kabisa vikasile vyabowa kusina muntu isoso tuku, yaani au nona vii nisehemu ambaye, yabowa kwane, nadri ndilishi bila, kikunja muvyosi vila, kano wino kana hantu kulina shida labda stori ya tuku. Stolala vyabowa tuku, isusu kira siku limare, labda vandu sivokerawana au labda sindosikana na uhara ubava vandu vali valivarura labda ma- jimajirani,, au sindro na mukikala vyabowa tuku.